Io zany an tsy azo atônô matomboka be na atônô malefaka be. Fa ampiasaina zany izy io a mba afahanô miegna tsara, atônô atônô am le atognina zany izy fa tsy atônô am le atsia tsy afahanô miegna normale.